<hesitation> I tagnà efa nipetrahako izay telo, te- teo Vangaindrano ah tagny nahabe agnà telopolo tao iah da tany avao, da avy eo nifindra ta Sakaraha teo amin'ny amin'ny tao raiky teo, da vita izay da nifindra aty Antananarivo mbola vao roy tao iaho zay taty.